Septambra ndraiky fanjava vita an̈ao fa avy: fidiran̈a ko e, fandian̈ana a lekôly koa e! Ndrey mpiasa jiàby kà aminio efa mieritreritra: ha hipody amy asa amy zay amin̈any io. <hesitation> Aminio zen̈y ten̈a fiasan̈ana loha amy zay amy ray aman-dren̈y an̈aboahan̈a vôla jiàby hampidiran̈a tsaiky àby irô.